لون الأحمر مرتبط معايا بلون العاطفة والحب وأي حاجة رومانسية وبرضه نفس اللون مرتبط معايا بمشاعر مختلفة تماما وهو بشعور الخطر يعني زي <hesitation> انذار الحريق مثلا أو أي حاجة زي كده برضه بتبقى خطر فالأحمر بيبقى النوعين